Hikarakarako gny hoditsy maina aloha zany, zaho tsy de tia mampiasa produits regny loatsy fa gn'ataoko zany de gny mandeha amy dosy mampiasa savony nosy de igny gn'andiovako gn'aiko mba halamalama soa mba ho legnalegna soa de mila mandro matetiky avao.